<noise> pus se ba se ba maiñ ni ker limiñ pus se ba kaung kanan jui lunujuik kauk tumeiñ nubam kadiam kute y tabam ta'iam kute y tapjem kuas kumu kon kauk jueu nda y nda kauk tutsjau jueu tabam kunep y y ni pep tin'iujuiñ maiñ napu nan'eje se se majau nan'eje kaung tumem nuta'am tabam tin'iujuiñ nda ngjai kingyie nadeung per kupu kaung nutsjam napu nan'eje pa mabin'iujuiñ y munubam kaung kadian kauk lapjé kumu y tujue'ets nda chipia maiñ mu kute napu tujue'tes y y cuande nda kunju ni'iujjuiñ ke nda'ut rapu nde maiñ kata tabam kandaun y nomas tinjiua'an kanan ba'ejei ya ba'ejei chu ya tumeiñ naban manabejen kute y kaung ya tabam kadian kupu tinjiua'am pu kunep y kupu kuam kupu tapem hasta ke labeiñ pu kute kujupu kaung munu'uei munu'iam y kupu pu tumem ne tijiap tujue'em nguljue rama tinjius, tinjius kon nda kauk jueu y kupu rama kaung kuam porke kaung ni tumem em tijiam de ma'imjiem y kauk jueu nda kauk jueu kiuan jui pus jui ni nimjien jui kun'ua kunjua ndutsei nda ka rambeu jui kun'uai kunjua ndutsei kujuai de de bach'i jui kuma kun'ua kingyie kunjua hasta. Hasta nitchjau xiki <noise> jui kuma kun'ua ndubu ngul'ajau y jui jui kuas nunu ni pep nim'jien y kauk maiñ ba kasem nguang tabam tuta'am nguang par kanan jui manatsa'au y taduam maiñ tutam xijiua'a y par munu'um rapu xijiua'a y munubem napu chimjia y munu'ueiñ kanan jui manamaun ljua o nguejeiñ o ngueje mi'ia rapu bamaun o rich'aul xil'iajan kanan bumaun pur chim'jia para ke kaung ngjai mabadiun ndudiung kaung ranjun y pus chu kauk ya ni pep tumei kanan maiñ ni kauk ratu'ui peuk bumejeu y pus mi'ia rapu kauk nunu nu'ujuiñ y timjie'em cuando tijia'am pues timjie'em kaung buljua rapu tutsjam kanje y pu nguang rapu maiñ tutsjam kanje y pu kutu rapu tutsjam nguajaut rapu re kaung timjiem pus chu maiñ pu kanje ya ya ni pe limjien pus ya rapu se ndeu mas limjien canica ya ni pep limjien ya ni ngul'us pe limjien pus chu ya nda kanje kibiajau ya buma'au tsju kon kon kon kon ne tel celular chu napu mja'au ya rajuik par manal'eu kupu namjen. <noise> <noise> kupu mismo kje limjien ya mi'iat pu kanje y pu ya maiñ hasta kaung xikiung tapjam por ke ya chu mi'ia xikiit bumjeiñ teléfono celular ya kupu mbajau karat mbajau tele pu ya rapu mi'ia jai ya mi'ia nimi rapu se de ndeu mas kua jui ndadiu ndunu ker rapu pu bukja chu ya mut ya mi'ia burua njuiñ y maiñ ya chu ya ngjai pu pu l'ik ya ninker buruan kaseiñ nguang ya ni kadia kute chu ya es pu nda xiki jui lumei natsjau o ya bumjeiñ kimjie'ep kute timjiñ ya ya ra casi ya mbangjai ndeu mas se limiñ chu ya es lixa'aung chu ya es kale bakja burua lijiaiñ porke mi'ia mi'ia lo ke rapu se ndeu ni pep limiñ chu ya mi'ia rapu limiñ ya limiñ señal de kunji de teléfono maiñ ya ripi limiñ pus mi'ia ya rapu ya nimiñ lo ke ndeu mas rajuik antes ke no rapu ni pep limi pus se ba jai mi'ia lo ke nan'ia kutejeiñ ya ndaljung mi'ia.